Kreshtat n’pare t’imta jon bo që mos me leju falsifikimin e pareve. Ato kreshtat edhe kthesat e bojn që me u vrejt nëse parja e vogël osht fallc ose nëse nuk osht fallc, n’bazë t’prekjes.